No'o ndukuna ján kuva'a inenro ndekondutu, chí kuenta kuu tachí tuu kuu vaini tuu chindajan navanru, nutuján ndakurtu ndanro nakuvainitu njuantiya njuantiya ayuu njuintu nakuya tuu nguan enero, china vanru nutuján jan kuero nutuján chikoniña kuu tachi ña'atu vetuu nunro vetuu konda yutu kendanro ta'a, yuu kendonro na yutuu ke'e kenduku kunaján onre kuenta uva'a inenro chinanda ndanró nutu jun atukuvai nokutaján nadato kendavato inotuu njuan, njuan tui kenatuu kenduku kunchitekutu januu nutu chinkunitu janró nutuu kuenta kuenta naina ján ndokondo kuumexu kuu xundukuxu, ján mexo'o kué jan xunutu nanda'a kanjanxo natavee nunde ndutu kendu tukutu ndandavendo kutenutu ndayixu nakitanu, unanduxtu yexuu yukutu no'o kende kuxichi endutu anduye ndejutu ya'a tundenguu.